<hesitation> Ho anah manokany zany e loko mazabo zany sy defantako hoe ino e dikany fa magnano akoa iah fosiny zany raha vantagne mahita an'azy ah de masoandro zavatry hitako amin'azy de taramasoandro, hoe izay avao raha fantako amin'azy fa izy io sy de hitako loatry hoe ino gn'azoko rorognina ankoatran'izay mahakasiky an'azy.